﻿Nkukimanyaho, ekyaakyo eki twaari tukiine, tukiine kare saaha zinu n'omuka bakyeeta Rose, hakuba tikyaana, kyaakyo kirungi kandi nikiboya kulungi, ba- baitu ekyaakyo kyaakyo kya red, nikyaakya nikyeyanjara kiti, then obu okukiboyaho, nikiba nikiboya kulungi, obu bukuhika obwiire bwa rwebajyo, kiba nikiboya kulungi, iwe obu okuba n'oretwa mwiirembo, noba nohuurra akahooho.